Tilaha un jaa nda nuhun cachi yee ndaquiti tu iya na cachi yee tata yuhu tuian ta janahan tuian un jun vinahan ndujaa quitian vitunian jaan juun nii nahan jeen nduia ehe ichi me ndute ɨhɨn tu maan ndute nee gavaha tuian tacan meen ye meen meen ndivɨ ndica jin tiin jaloho chi cachi yee ndu jaa juun ujun yee ndivɨ gallito nduti maan cachi yee ujum ndujana tuyaa ndujaan ndioo ndivɨ nda nuhun ti jian cundecu na cachi yee yo quiti ndava cuu jee tioo ndu janiti gununi in sa nuna jun ndavi un ndaa vehi nda nda ndavi vico yee ndavi ra cachi yee ndecu jaa tandujan ga jan ta ndujan aa yucu nuni tachi tichi savi tia ndioo cati tuhun quiti cha ndava quiti cha chica nuun uhun yata cutuhun tia cumuni jiin nunaan yuvei.